kvenna var hleypt af stokkunum í lok febrúar og fyrstu niðurstöður hennar voru

kynntar nú í vikunni þær eru býsna sláandi og benda til þess að einni af hverjum fjórum íslenskum konum hafi verið nauðgað eða tilraun verið gerð til að nauðga þeim ein af hverjum fimm hafði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og helmingur orðið fyrir kynferðislegri áreitni þessi rannsókn heldur áfram hún er um margt merkileg og hingað eru komin þau Arna Hauksdóttir ég ætla að byrja á því að spyrja þig Arna þið eruð bæði náttúrulega í hópi vísindamanna sem standa að rannsókninni þið voruð að kynna fyrstu niðurstöður í gær hvað kom þér sjálfri mest á óvart þegar við fórum að skoða þessar niðurstöður þá voru auðvitað þessi háu hlutföll sem þú nefnir sem komu okkur mest á óvart og það átti

nauðgun og nauðgunartilraun en líka þessar sláandi tölur að helmingur kvenna

hafði upplifað kynferðislega áreitni en einnig önnur áföll

sem eru ekki tengd ofbeldi eins og þrjátíu prósent erfiða fæðingarreynslu fimmtíu prósent einelti eða andlegt ofbeldi og svo framvegis ég verð þó að benda á að þetta eru ekki kannski vísbendingar um

alla kvenþjóðina í heild sinni af því að

þannig að það er mjög mikilvægt að fá inn fleiri konur þannig að við getum fengið sem gleggsta mynd af stöðunni eins og hún er í dag já það getur verið þessi innbyggða skekkja að þær konur sem hafa orðið fyrir áföllum séu líklegri til að svara könnuninni það getur verið að að það hafi verið raunin sérstaklega til að byrja með af því að rannsóknin fór mjög hratt af stað konur komu mjög hratt inn til að byrja með og það eru alveg líkur á því að það hafi verið reyndin að þær hafi komið fyrst til að svara sem höfðu upplifað áföll hins vegar er það líka þannig að það verður að benda á ákveðið samhengi hlutanna í samfélaginu þarna var nýbúin metoo byltingin og það hefur verið mikil umræða margar sögur sem hafa komið fram margar

konur sem hafa svona endurmetið sína reynslu og sögu og jafnvel áttað sig á að þær höfðu í raun orðið fyrir einhverjum áföllum sem þær höfðu ekki

þannig að við erum svona eigum eftir að til þess þurfum við að fá fleiri konur inn af því að við verðum að geta séð hvort að við erum kannski að mæla raunverulegar tölur með þessum tölum sem við erum að sjá núna og konur segja frekar frá sínum áföllum eða hvort að hefur valist svona inn í fyrsta hluta rannsóknarinnar

segja aðeins frá rannsókninni þið eruð að rannsaka áföll og erfiða lífsreynslu sem konur hafa orðið fyrir í lífinu við í fyrsta lagi teljum okkur skapa mjög mikilvægan þekkingargrunn og þarna er verið að fá inn tugi þúsunda kvenna til

þess að geta dregið sterkar ályktanir við getum ekki dregið ályktanir nema rannsóknin verði vel heppnuð og sterk þannig munum við samt svona til lengri tíma litið geta svarað spurningum sem jafnvel

verið hægt að svara áður og tengja

gegnum heilbrigðisgagnagrunna og þannig ályktað

áföll hafi áhrif á við vitum að það eru talsverð áhrif á andlega heilsu en við vitum minna um líkamlega heilsu og hvort

hafi áhrif til lengri tíma á líkamlega heilsu akkúrat Kári þú ert forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar hver er ykkar kanna hvaða hlutverk erfðir hafa á áhrif þessara áfalla fyrir svona áföllum og við getum bara nefnt sem dæmi að að við höfum áður skoðað hvað gerist hjá foreldrum til dæmis þegar þeir missa börn sín æviskeið þeirra styttist um við skulum segja þrjú ár við það að missa barnið það hefur miklu minni áhrif á á feður líf þeirra styttist ekki að sama marki að vísu virðist það vera færast í þá átt núna síðari árin að feður taka dauða barna sinna nær sér en þeir gerðu áður fyrr þetta sýnir fram á að það er kynjamunur að minnsta kosti við þessu áfalli síðan er spurningin auðvitað hvað

ræður því að ein ein kona leggst í kör við að verða fyrir áföllum en önnur kona bara stendur upp og berst með kjafti og klóm er þá hugmyndin sú að mögulega komi erfðir þarna inn hugmyndin er sú að baki því búi meðal annars erfðir og þú mátt ekki gleyma því að við erum í raun ekkert annað en en nokkrar d nokkrar d n a sameindir sem sem að búa í snertifleti við umhverfið og umhverfið laðar fram ýmsa þá eiginleika sem eru skráðir í okkar erfðaefni mér finnst þetta mjög spennandi mér finnst þetta sérstaklega spennandi vegna þess að viðbrögð við áföllum afleiðing af starfsemi heilans vegna þess að heilinn er líffæri tilfinninga heilinn er líffæri hugsunar og hegðun okkar markast af

hugsunum og tilfinningum þannig að viðbrögð okkar við áföllum markast af því hvernig heilinn

heilinn er bara líffæri og hann er búinn til úr upplýsingum sem liggja í okkar erfðamengi nýrun eru líffæri sem býr til þvag

líffæri sem býr til hugsun og tilfinningar og starfsemi heilans erfist við erfum tilhneigingu til að hugsa við erfum tilhneigingu til þess að finna til á ákveðinn hátt og sú tilhneiging

til þess að bregðast við umhverfinu með hugsunum og tilfinningum sem leiða til alls konar afleiðinga þær leiða til til

geta leitt til alls konar andlegra vandamála geta leitt til alls konar líkamlegra vandamála og það eru mikil tengsl milli þessara tveggja og ég biðst afsökunar á því að vera að skipta þessu í andleg og líkamleg áhrif vegna þess að það andlega er líka líkamlegt og á rætur sínar í heilanum sem er hluti af okkar líkama en mér finnst persónulega þetta framtak

búa til þessa rannsókn sé mjög merkilegt ég held að þú verðir að leita lengi og víða áður en þú finnur rannsókn af þessari gerð sem nær yfir heila þjóð og vegna þess að umræðan hefur verið svo mikil um ofbeldi gegn konum þá finnst mér mjög mikilvægt að skrá þetta að sjá hvert er umfang þessa vandamáls í okkar samfélagi hvert hvert er umfang þessa vandamáls sem við eigum virkilega að skammast okkar fyrir og hvað getum við gert til þess að sporna gegn því og það verður ekkert gert af viti nema við skiljum það þetta er tilraun til að búa til hinn endanlega skilning já en hann er kannski ekki alveg endanlegur Arna af því að þetta eru bara konur og karlmenn

í áföllum og ofbeldi og sjálfsvígum

kvenna svo þetta er hin endanlega rannsókn á áföllum kvenna en hitt er rétt að það er mjög mikilvægt þegar þú hugsar ef við erum að hugsa fyrst og fremst um áföll sem eiga rætur sínar í því að karlmenn fremji ofbeldi gegn konum þá er mjög mikilvægt að rannsaka hvað er það rannsökum við ekki líka áföll karla við viljum svo sannarlega gera það og við vorum svolítinn tíma við

að þróa og undirbúa þessa rannsókn í mörg ár ég og Unnur Valdimarsdóttir samstarfskona mín og prófessor í læknadeild og vorum svona lengi við vildum við vissum alltaf að við vildum ná til allrar þjóðarinnar við vissum líka að við þyrftum að fókusera og við vissum að góð rannsókn hún er

að þeim hópi sem hún á að ná til og við ákváðum þess vegna að byrja á konum og get þá sniðið spurningalistann og allar mælingar eingöngu að konum og það eru náttúrulega margvísleg áföll sem konur upplifa í meira mæli heldur en karlar það er ýmislegt sem bendir til að þær bregðist öðruvísi við heldur en karlar alveg eins og Kári var að benda á en hins vegar er mjög mikilvægt að rannsaka áfallasögu karla líka og það er margt líka sem bendir til þess að er sérstakt fyrir karla eins og og útkomur þeirra til dæmis sjálfsvíg fíknisjúkdómar og fleira sem er mjög mikilvægt að rannsaka

fyrir og þeirra kannski sérstöku áföll þannig að okkur langar mjög mikið til í framhaldinu að búa til rannsókn sem er algjörlega sniðin að þeim og það sem þeir skammast sín meira þeir hafa meiri

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi þeir leita sér síður hjálpar þeir leita sér síður hjálpar

og það á náttúrulega við um öll heilbrigðisvandamál konur eru flinkari í að leita sér hjálpar þannig að ég held að sú rannsókn væri ekki síður gagnleg en ég held að það sé nákvæmlega rétt sem þú varst að segja það á að byrja á því að hafa fókus vegna þess að þú getur ekki rannsakað allt í einu og þetta er myndarlega af stað farið en þið kastið netunum mjög breitt biðjið allar konur eldri en átján ára að taka þátt hvernig hefur það gengið að þið eruð að biðja um mjög viðkvæmar upplýsingar hvernig hefur gengið að fá þær til þess að skila inn það hefur gengið mjög vel við náttúrulega lögðum ótrúlegan tíma í að þróa spurningalistann þannig að hann væri vel úr garði gerður og að það væri gott að svara honum þó að það sé verið að spyrja um erfiða hluti þá er svo mikilvægt að gera það vel og það sem við sjáum strax okkur til ánægju er að þær konur sem byrja á að svara klára eiginlega allar spurningalistann sem mér finnst ansi merkileg tíðindi af því að þetta er langur listi og tekur á að svara þannig að langflestar sem byrja þær klára ég held að þegar þú þegar þú ferð af stað með rannsókn á körlum þá komirðu til með að komast að öðru karlmenn byrja og þeir hætta en ég held að þú gerir þér bara ekki grein fyrir því hversu vel þetta hefur gengið vegna þess að þetta er mjög erfitt spurningalistar eru eitt af því sem að er erfiðast sko spurningalistar eru erfiðir í svona rannsóknum vegna þess að þú sendir þá út án þess að geta gefið mönnum nokkur svör þá er í flestum tilfellum ekki nema tíu til tuttugu prósent sem svara þannig að þetta hefur gengið mjög vel hjá ykkur já þið óskið eftir samþykki til að tengja svörin á spurningalistunum við

og lífsýnasöfn þú hefur náttúrulega marga fjöruna sopið í þeim efnum Kári eru þessar upplýsingar öruggar ég bara spyr þig þessar verður að geyma þannig að þær séu ekki tengdar internetinu vegna þess að öll tenging við

Íslensk erfðagreining eru geymd þannig að það er engin tenging við internet ef þú gerir það þannig og notar dulkóðun eins og við höfum þá eru gögnin býsna örugg þau eru eins örugg

og gögn geta verið

og ég held að það skipti mjög miklu máli þegar það er verið að hvertja fólk til þátttöku að leggja áherslu á að þessi gögn eru mjög örugg og

náttúrulega leggjum mjög mikla áherslu á þetta við erum náttúrulega þetta fer í gegnum alla ferla sem að krafist er eins og í gegnum Vísindasiðanefnd og persónuvernd þetta er sá hluti rannsóknarinnar sem við höfum lagt mjög mikla áherslu á að sé algerlega tryggur konurnar skrá sig inn með íslykli eða rafrænum skilríkjum líka til að tryggja að enginn geti svarað fyrir þeirra hönd eða að einhver annar geti komist í svör þeirra og svo framvegis þannig að þetta er svona

bæði mjög viðkvæmum upplýsingum af fæðingum og kynferðisofbeldi

og öðru slíku og tengja við

að það geti verið að þetta fæli

að taka þátt þessar tengingar já nei ég held ekki af því að þær sko

fengið talsvert af spurningum um þetta akkúrat þetta sem þú ert að nefna en þá getum við í raun svarað

með þeim hætti sem Kári er að nefna að þessi svör eru alltaf þessi vinna er alltaf gerð samkvæmt kröfum við sem rannsakendur höfum aldrei neinn aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum en

þú verður að ráðast í þessa rannsókn þá geturðu ekki gert það á annan máta þú verður að tengja þetta heilbrigðisgögnum ef þú ætlar að geta komist að raun um hvort að þessi áföll hafi áhrif á heilsu þannig að annað hvort tengirðu þetta heilbrigðisgögnum eða kemst að þeirri niðurstöðu

það megi ekki rannsaka þetta ef þú ætlar að komast að raun um hvort að erfðir skipti þarna máli eins og í öllum öðrum viðbrögðum við umhverfinu þá verðurðu að tengja þetta lífsýnum annað hvort gerirðu það eða kemst að þeirri niðurstöðu það eins sem verið er að gera í þessu sambandi er að sækja þekkingu þekkingu sem við vonumst til þess að verði notuð til þess að stemma stigu

tengja þarna saman erfðirnar og lífsreynsluna það er svona pínulítið eins og þið séuð að reyna að kortleggja bara mannleg örlög eða hvað nei við erum að reyna að kortleggja hvaða breytileiki er í erfðum sem gæti útskýrt þessar afleiðingar sem að áföll hafa þetta er alveg rétt hjá Sigríði við erum

rannsóknir þá erum við að reyna að skilja hvað býr til

í örlög manna

erum að gera við erum að rannsaka mannlega fjölbreytni fjölbreytni í því hvernig þeir bregðast við áföllum fjölbreytni

hvernig þeir bregðast við sínu umhverfi almennt það er það

þetta er náttúrulega þessar niðurstöður þegar þær koma

þessari rannsókn er náttúrulega ekki lokið

núna í nóvember að senda út fjörutíu þúsund bréf til þeirra kvenna sem við höfum ekki enn þá boðað þannig að þessi hópur kvenna á von á appelsínugulu bréfi frá okkur í nóvember sem ég vona svo sannarlega að þær taki vel í að svara það er bara svo mikilvægt að fá inn allar konur og við fáum stundum þetta svar ég þarf ekki að taka þátt af því að ég hef ekki orðið fyrir neinu áfalli en við segjum bara það eiga allar að taka þátt mikla litla eða enga og gefa sér tíma í þetta þetta tekur hálftíma þrjú korter en er gífurlega mikilvægt

skapa þessa þekkingu sem við erum að tala um

ég hef stundum sagt þetta er bara gott tækifæri til að fara á trúnó við sjálfa sig þetta er bara gefa sér bara stund fyrir sig og skoða hvernig lífið hefur verið hingað

arna og Kári kærar þakkir fyrir komuna í Kastljós þetta verður ekki lengra hjá okkur í kvöld fólk getur kynnt sér rannsóknina betur á vefsíðunni afallasaga punktur is